Al e 'na materia ëmpurtanta cume tante autre materie a scola, al e logich che se ti l'ampare nen riese gnanca a fe dui pi dui, comuncue, al e impurtantissima la matematica për tante coze anche për ël travai, a ie tanti travai che comuncue a së bazu zura zura la matematica e comuncue al e ëmpurtanta